Ny fampiasa ranon-tsavony fanasa loha da natao hanadiova gny volo amin'ny loto gny menaky sy gny vokatsy gny fanositsy. Manampy ny fitazoma'gny volotegna ho salama sy mba hamirapiratsy koa io